Ay my people ley time I really felt down hearted <hesitation> was abor two years ago becor my bayney wor na too f- fine thing wor na going too good with me so I decided to change to find different thing to do work, one nor my friend came to me he told me say becor I get small idea on construction work he told me one company came and ley looking for people to work for them he came to four wor or as friends, me and other my other friend neh yeah we wor four when he came to us he told us say ley company looking for people to work for them. I told my wife abor ley work and she told me say I mon try, nothing like trying she told me ley four wor or got prepare la day my friend came ane assure or that ohh due to his position to ley company when we go the ley wey give all lor or work and we will be able to work to bring small thing to our family at least to eat. La morning I left my bayney I went I prepare myseh everything ley four wor us we went to ley company la morning and before we could even enter ley company compound ley people say ley wor going to interview or one by one to know ley kind nor work you can do how long you been doing ley work if you get real idea on ley work all la thing you know ley people neh can ask you la question before before ley give you la work to do I was too anxious for la work till I had ley faith dah yeah my lay business I be doing at least a will be on ley side to be helping me and I will get another work at least to get in come to support ley famorly and everybody to be happy to my utmost surprise we wor four la when for ley work la day ley selected three of my friend neh and ley leh me down. I fell so down hearted la day ayy I nearly cry why we will be four then ley take three ley move one person from the la thing really break my heart I fell la day dah I wor different from ley other man neh because how god will bless three men then he leh one man down la day I fell I wor na lucky maybe ley man neh wor lucky more than me or ley man neh know something pah me and all lor all I can say we know ley work together we been working as brother and friend neh together but la day my three friend neh wor accepted and I wor ley down when I came back to my wife I told her ohh ley only thing she told she say my husband maybe na ley work god wan you to do but la day my heart was hurt bad way and I fell so unlucky la day why wey three of or my friend neh be accepted then my one ley leh me down I can never forget la day in my life I fell so unlucky la day